لو كان بإمكاني إني أنا اختار <hesitation> لإني <hesitation> اختار قدرة- القدرة على الشفاء لإني أستطيع مساعدة الناس وعلاجهم من الأمراض.